Mbáá xu̱kúꞌ tsúú namíñúꞌ eꞌni ikhúún numuu rí mitsákháán murí mikhua̱a̱ꞌ itha má xa̱bu̱ rá, numuu rí ma̱goo ma̱ja̱ñááꞌ mbéguꞌ jaꞌyuuꞌ ú, e̱ndóó má mikhua̱a̱ ú i̱i̱ ma̱goo ma̱ja̱ñáá̱ꞌ aan jamí xúꞌkhu̱ má mangaa rí naxúŋúu̱ꞌ eꞌnii̱ numuu rí minundii̱ꞌ jamí ma̱goo i̱ndóó ma̱ꞌni míñáa̱ꞌ mangaa ra̱ꞌkhááꞌ ndóó má maxíñaa̱ꞌ aan ikhaa ríꞌkhu̱ numuu rí naxúŋúu̱ꞌ e̱ꞌnii̱ tsú a̱bu̱nꞌ. Aan ikhaa má aan ndoo̱ nada̱ñuu̱ xa̱náá rá, aan i̱ndóó má naxkhoo̱ ú naa pu numuu rí nagáñúu̱ ma̱ndaꞌkhoo tséꞌngo̱ꞌ má águ̱díi̱n. <hesitation> numuu rí i̱tháa̱n má migamíí ríjndoo̱ rí guꞌjuáá ixkha̱ma̱- ixkhamaa- mbá a̱bu̱nꞌ rá, naxúwáa̱nꞌ porque nathayáá ríí migamí xtáa̱ i̱mba̱a̱ i̱mba̱a̱ awúún xtíñaaꞌ, awúún má xiawuaaꞌ, awúún má náa̱ nanuꞌ rá, ríꞌkhu̱ má rí naxúŋúu̱ꞌ má eni̱ tsú a̱bu̱nꞌ i̱wáá má ríjndoo̱ gúꞌdaa mbáá ada̱ ikhúún namíñúꞌ má ríkhúu̱ jamí ráguguaa̱ numuu rí tsú i̱ji̱n phúú tsímíñúu̱ ma̱ndaꞌkhoo ú, tsímíñúú i̱ji̱n ma̱goo muxkhaꞌjmaa̱ ma̱goo murugua̱a̱. Ikhaa ríꞌkhu má namíñúꞌ eꞌni tsúú a̱bu̱nꞌ.